أثبت عمر المراهقة لأنه عمر المراهقة هو فترة فريدة بالنسبة لي فيه ذكريات جميلة جداً ويشكل عديد من الخبرات واللحظات القيمة اللي شكلت شخصيتي في المستقبل فمرحلة المراهقة كنت أطور ذاتي وأكتشف هويتي وكان في عندي فرص كبيرة للتعلم والفنون والتجارب الإيجابية.